जो गरम हवा के लहर भी हो सेओ गोरम जागे दी तोन्दे जागे के दोबोक चालो। एतू गरम हावक आमार दोने लुह बोलो एतुलिया बिमार भी हो पो के की ये सुके हो।